चीनी बनाउला पहिला खेतमे रुखके बिया बाेयके परैसई बीया बाे बोके तब ओकरा बरका होयला आठ महीना नव महीना छोरदैसै। तह नव महीना छोरके तब उ ठेयाके बरका होजैसै जब रस देय जोकर होजाइसै तब जना लगाकें तब कटबाईसइ ओकरा कटबाके टेकटरमे लोड करके तब ओकरा फ्याकट्रीमें लेजाइसै फ्याकट्री मे लेजाके तब लेजाके बेचाइसै। ऊके बाद फ्याकट्रीमें लेजाके मसिनमे बरका बरका रखके पूरा ओकर रस निकालाइसै। रस निकालके बरका भरीयामे राखइसै ओकर पूरा रस राखके ओकरा पहिला पथर रखा तनका मोट बनाइसइ बरफ जैसन त बनाके। तब ओकरा मसिनेसे काटकुट करके तनीचुका आकार देके तह ऊ चिनीमें परिबर्तन होजाइसई चिनीमे परिबर्तन होकें तह ओकरा बोरामे प्याक करके जाके दोकाने दोकाने बेचैसई।